Ny tiako, ny tiako aloha na ampisafidianana amizany aho dia aleoko ihany maka kafe. Satria kafe a, sady anao efa zatra kafe koa manko anao amizany, dia minagna kafe anao izany a, dia mba afaka ny lohanao marary igny. Na vô tsy minan-kafe anao izay dia ohatrany marary be izany ny andohanao, dia nenaha aloha dia aleoko ihany kafe na ampisafidianana amizany aho e.